Lau daka dainai motu gado naere- <hesitation> naura eniam. Bikos motu gado beh, ta seneda eda, ema bona ta tubuda eda ta gatada edia. Ema ta sinada ta tamada bona hari ta maragida eregabe edai. Na motu gado beh, tada sene amo ema, hari ita seh taereva laiam. Beh motu mat- motu motu anuadia tata boitaiam negenai, ta ibodai same, motu gadaoai taerevam, pure polis, taerevam toh, maeda, tune tata. Tada sene, gau bodai, tamona toh tada tune na idauidau. Beh motu gado beh daka dain naura eniam beh, lau tamagu beh, motu tauna vabukori. Beh lau sinagu beh kerema. Beh laube vabukori nabada dain lau motu gado beh, naura laiam dikadika bikos lau, tamagu ena, amo, motu gado nadiba. Lau senegu, lau tubugu lau gatagu, euram beie hereva henimaim daladiai, dia beh motu gado ei hereva henimaim. Kosegu motu gado beh, iteda sene. Mui tamamui motu dainai mui beh motu gado boherevam. Beh aibe motu gado aherevam. Beh ai tubumai, senemai, egwam beh, motu gado, bahereva. Motu gado souram baereva negenai, balou bala sinamui edia hanuai bano. Beh aibe motu gado beh, aherevam. Bikos ai tamamai tasi- <hesitation> gatamai tubumai senemai edia, gado dainai, idia- idia edia amo edio ema ai emai. Hari aise aereva laiam. Ai natumai dan, baha varadiam neganai, dia dan motu gadoai beherevam. Kos nabe aib- amai, mada tan o daka egwam. Beh, motu gado boerevam neganai, motu gado na, maena, minin idauidau. Herevadia badadia dan beh, noho. Tai ari generation beh aibe, heina, motu gado aherevam. Beh ai, t- tubumai gatamai, senemai seh, ehereva laia, hari, ai ina generation, aise ma, ina motu gado hereva laiam. Beh, laube na moale dikadika laube, mix motu, ma motu ahereva laiam. Beh motu eda sene, eda mauri, dan naitaiam. Laube, motu kekenigu, kerema vara anai toh lau tamagu beh tau dainai ena sene, kalcho mamaruna nakara. Edebana keken eha goevadiam, <hesitation> tatudiam, eheradiam, <hesitation> mamarum. Oi sene mamaru am baia kara negenai, vaivai akaram, beh rami mo bokaram grasket. Beh lauda heina da, lagu first time da name join da tamagu na nahamarom nabe da, beh piripou ta lalomai bokaram las, na sene mamaru na dia inbana. Sene seh ekara gaudia dainai mui beh oura sene mamaru bokaram negenai sene da kai baka- bakara. Beh an beh sene amo ema gauna daina, bouram dala idauna bo iusiam negena haidia begoum na, sene mama beh idau idia seka beh idau. Diabe edena sene, beh sene mamaruna sene maurina bokaram negenai, tamai seh oid- oi beitaiam begoum nabe, motu keken na, nabe motu natudia. Motu edia sene mauridia mai dibadia. Beh ina motu gado beh, negaidia aherevam negaidia beh, tamai idauda mix ta ema inika eme noho. Na mix dan boitadiam diede- die dan, motu gado herevam. Eme noh inikai, Eme bada dainai, beh, hanua taudia seh ehama beh unukai ono o bada umbeh tauma idau gabu hanuadia, inika onohom beda ida dan, eitamai motu gado hereva bona ida dan <hesitation> catch up. Da dan motu gado herevam. Haidia berevam negena bogam beh bia motu vara hana. Aube kerema haidia ororo hanua bada kahadia bolaom negan boitadiam. Ororo haidia da motu gado herevam. Haidia beh, hedava vare haida beh las unuka enoho daudau beh, motu gado mai dibadia. Heina motu gado haidia seh beh motu gado euraia masemase heniam beh, <hesitation> manada laia. Eura laiam gauna beh, dabe, ta ena sene erevana, dia dan mai dibadia. Beh idia beh motu gado emanada. Haidia beh, asi dibadia. Toh haidia ma enoidiam motu gado, hadibadia daladia. Ma eha dibadia. Kos nabe sene amo en- ema gauna dainai, tauma iboda ouram motu gado beherevam. Beh motu gado na, mai lalokaugu ida naerevam bikos lau tamagu motu varahanai. Beh motu gado na lalokau heniam lagu mauriai, bikos iebe tamagu em- amo, motu gado nadibaia, de sene amo ema gauna.